<hesitation> kutsibu kutsibu ya thatha waghe akanyiberaho kutsibu, akanyiha amahano, enanyihana ghulhekendikolha eki nikibi ghulkolhe eki kyekihikire wamakolha eplani enu wamalhima ekirimwa kirebe ghukendithunga esyo sente esyakuwathikya okwa okwa okea eryongera okwa buyingo bwaghu kutse esyakuwathikya okwa maka waghu <hesitation> ekindi eya mama akanyibererahu indi ahangahathira akanyilhukirira ngamusaba obuyambi esyo sente sya manyihwako nganamutherera mama singawithe esyo sente but ghunyilhimire akalhima kaghe neru engabya enganimuyongeraku enganimulholha embere ne mibiri yaghe eyinimughenda ndeke.